sebenar nyo untuk caro masak ayam tu mudah, tergantung mau, ayam tu mau di olah kayak apo gitu nah, kalau misalkan mau di bikin sambal yo kito beli ayam di pasar terus kito bersihin siso siso bulu nyo tu, siso siso darah nyo tu, lah udah di bersihin nyo tu, kito rebus udah tu kalo mau di bikini sambal, kito bikin, bumbu bumbu nyo kayak kito giling sambal, cabe, kito giling bawang merah, bawang putih dah di giling kito masuk an ke kuali kito masak giling an cabe tadi sampe keluar wangi nyo kan, kalau keluar wangi nyo tu kito masuk an ayam nyo dah tu kito kasih penyedap raso kayak mecin, garam dan lain lain caro ngolah ayam ko sebenar nyo macam macam varian nyo kayak mano bae, kendak kendak kito lah nak bikin apo sebenarnyo, nah sayo pernah bikin ayam rendang, bikin ayam rendang kan, sayo beli bumbu ny pertamo sayo coba coba beli bumbu nyo di pasar nah raso nyo tu, raso nyo ko dak enak-dak enak kayak ado yang kurang gitu, nah sayo cubo lah sayo beli. Bikin bumbu dewek kan, bikin bumbu dewek sayo tanyo tanyo kanti kanti sayo, sayo nengok nengok di di youtube segalo macam nah biso lah sayo bikin, nah pertamo pertamo caro bikin ayam rendang ko, sebenarnyo kalau kito tau bae gampang, nah ayam nyo kito bersih kan, terus sudah kito bersihkan baru kito masuk kan bumbu bumbu yang kito bikin tadi dulu kito masak terus kito masuk kan santan, terus ado beberapo bumbu kayak parutan kelapo, santan kelapo, terus kek jahe jahe, terus kek pake campuran campuran ketumbar, kemiri segalo macam, lah di raso mendidih atau aek nyo bekurang ko, lah masuk kan lah masuk kan lah a- a- ayam, ayam nyo tu masu- masukan ayam nyo lah masuk kan ayam di-ditempat kito bikin tadi tu kan dalam kuali kito masuk kan tapi sebelum tu kito tengok dulu aek nyo ko pas apo idak kalo aek nyo ke banyak an yo kito kurangi dulu, kito tunggu sampe dio tu betul betul kental. Dio kental dari santan nyo ko sampe santan nyo ko keluar minyak nyo kan, beberapo-beberapo banyak gitu lah minyak nyo keluar lah di raso kental kito masuk kan ayam nyo tu kito aduk, yo kito aduk terus jangan lupo kito kasih penyedap raso kayak micin, garam segalo macam, nah lah di raso tapi jang terlalu banyak inu, banyak kito masuk kan, kito masuk kan daun salam, masuk kan jeruk, masuk kan kito masuk kan <hesitation> sere, tapi jangan terlalu banyak kito masuk kan daun jeruk ko nantik biso langu kato orang, lah di raso lembut ayam ko, yo sajikan lah enak dak enak yo itu masakan kau yo kau nikmati bae kek gitu sayo bikin kemaren enak dak enak yo sayo nikmati baelah yang penting sayo makan kan, namo nyo coba coba kek mano ngolah ayam, raso nyo jugo pernah ngolah ayam tu, ayam goreng sereh kan, nah sayo beli sere tu sekitar limo ribu sayo beli sere tu terus sayo blender sere nyo nah sayo bikin adonan nyo, adonan nyo tu ado tepung terigu ado tepung saji ku nah sayo masuk kan lah. Sayo masuk kan sere nyo ke dalam tepung tu sayo kasih aek sedikit kan <hesitation> lahsayo aduk-aduk dulu sa-sampe campur semuo nyo kan, baru saya masuk kan ayam nyo, sayo masuk kan ayama nyo baru sayo goreng, sebenarnyo kalau nak ngolah-ngolah ayam ko, gampang-gampang bae kalo kito, kan sekarang ko banyak tu caro nyo di youtube ado, di tik tok ado sekarang kan.